Oya gbagyi, miin ɓod lon, mii ɓada, n twuge aɓon ɓa ɓonyi n sapa ɓanuto gnyin naye <hesitation> mii kwu kwo shni da, mii ɓa ɓo kwo kwo wu lolai, oɓo n ho kpe kwo ye kwo bmya howu ho zado, ogba n ho ɓo n chei shi kwo ɓo ho lo n nabye gyii ha wu ha zado, ozna pya n ho zna, kwo ga ha pma, ha wu ho zado, n ho ɓoza ɓwa nu, ho gye gyi ɓa ɓo lon na ɓwaze n ɓanu, ha yi ho zado hawu, n twuge na, unya nuta kpe ye lon, nkwo n san wa kwo ɓwa wo ɓa ka zado wu, n nasese n na byegyi, sa aɓwa kwo n najenu, za knai ta pwo n win shaura n wo gbmanyiin, sai wo ɓwa zado nya wa ɓe, hansa zakwoi to ɓon wa ye n ɓyi nai ɓodain, n ma chugen na gbagyi, yi ɓa dnawye ya gye aɓwu-oɓwun na zhu n naye nyi, aɓolo nyi kwu ɓwu ɓa nuwna nya zakwoi, ntwuge n san ɓyi nayi wanya zakwoi ɓo wange ho to si ɓwuin, ho gbagbalo, wa kwu ɓei fyi n min fya ɓe kwa law nu wa lo wo nya n chei fyi. To, oya ɓyi ɓwa nnana na, oyi ɓwugyi aɓyi, agbagyi, yi toye ya kwu azakwoi yan, to ya wo uyi-i, uyi-i n ɓain, nsan haw uyi-i, uyi-i n zakwoi, ho ɓa ɓwa ɓo n wo. Nnazata, n zakwoi to ha gnawa ɓo agbe fyi n pye pyei n gye a ɓan ge ho shi n, hi sharayin, n san hawo odo n wa da, n kwoto zo ho lon ha fwa wo kpa, she wo lo she sa snu, ha nya woge ba ba kwo papai, ɓo ha da kwo lai ma, ka gyeho ɓo gami kwa wye knaya, ntwugena, mito ɓwa kwo shi chewo n gye she kwo nyin. To n loi nu ho ɓa ɓwa nyaho ɓo, kwa bma ho zhni, kwo to ho zakwoi shi, a ɓo ka ɓei won hon gye aɓange ɓei ɓo dnado n hoi shinu, ntwuge na n ɓwa ɓo n najenu a kwaje. Aaa, agbagyi njesnu naye okwo nuge, kwo bmya lo apaje ɓon sukwoi, n nyipyei to ya kwu aje zamwun, ya ye n najei, onya n ho n chei ha ye n ho doi, n hozado nu na nya ho nɓo n hoto ɓon chei, ha gawo hankuri. Ha gna wo hoto n che lolonu, to oza ɓe wo nya ho ɓo ho ka wo kwu, kwo ho gyi mii na gyi n woin, wo ɓo n chei lolo wota je yegwu hon. N sai n hoye gwun ha che ga wo, n san shekwo ɓa gawo abye gyi, woɓe wo ga che ga zado, n twuge na wo la twumwui n ho, o nyan ha zhni wo nyi, aa, n naye, kwo bmya oya gbayi, ya wye zhi shi yi nyi, ntna wje znishii yi ta gya byen. Agbagyi n ɓodai ge nya chechega tashi kwun, onya n hota zha kwo nyi n honyinba chekwo cheche ga honu kwota shi kwun, n yi wye zni shi nna gbagyi, nna gbagya ɓyi, kwo bmyalo oyii nya ho nyaho yi nh hoɓa zhni kwo ha kala dna, oza ɓazo nya ɓwayi amma nwo to dnawyen, wozo snayi, zaho shekwon chei twu wo loɓo nunwo ɓa lakala n woto zhni kwon bwu gbai dna, ngye shekwo wun, kwo gye sha yen, to to woɓo ɓaɓwazhi ɓonu, za doho, n na gwoi ɓwan chowyi ashe, shekwo n na berika twu wo lo nna gwonu, nsan wola shnama, wa gya shnama n fyi fyi yi To, woto nun mwan, ana berika nɓa ɓwa ɓe ngye she wa knwa kala n wunu, osa n wa kwun wa zhni kwon kalai dnadnayi, wa gwoɓe, to n ɓonu anabarika n ɓaje ɓen gye sha gwo dnau. Osa n wala shnama, ho ɓa gye ashnama zhi, kw n nawyi nu, to miga gbnagyi shaura loge, n nya ho nyako yi n ho ɓa zhni kwo lakala dna, njesnu, to zhni ɓon ho wye wyei n lafyiyai n shekwoyi la gaho ha ɓwato dnan, shekwoyi haga ho sa ha zhni ɓei n kwonu, n twukwo twu n na zaje ɓonu, kpe knyi nsa n nafyi a azhni nchei, aza holo n ɓato n lafyiya lo n sa yin, nsa nna fwa kaya ɓozhi, n na ɓa kwo zha pyi n chei, kpe zaho wo ka lafyiya ɓwa, ton ɓonu nwo ɓo dnaɓwa wa bma kwu ɓe n chei, wola wo nya odo ɓwa dna n wo ɓanwo ɓa low gbe ɓwo n chei, to miga gbagyi shaura ge yeye kwo zhni ɓomanai nu kwuma kwo bmyalo, nya ho to lo ndwu yeyen, n dai gbagyi chei pma wa gya byen, oya gbagyi yeye nu ɓa gayi abyegyi.